किमो कीमतें स्थान, आकार, निर्माण रंग गुणवत्ता, ऐ सुविधाओंऊ पर निर्भर लान्च। जू भारतऊ विभिन्न क्षेत्रों पंग किमोऊ कीमतों इद सामान्य अनुमान लान्च। तेग महानगरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। अपार्टमेंट इद बीएचके इदकरोड़। अपार्टमेंट निश बीएचके निश करोड़। स्वतंत्र मकानऊ विला रंग बंगला पचास करोड़ स्थान रंग सुविधाओंऊ आधार पर निज। मध्यम आकारऊ शहरों जयपुर, लखनऊ, इंदौर। अपार्टमेंट इद बीएचके तीसलाख। अपार्टमेंट निश बीएचके साठलाख। गाटो कस्बों रंग ग्रामीण क्षेत्रों। अपार्टमेंट इद बीएचके पन्द्रह लाख। अपार्टमेंट निश बीएचके तीस लाख। -